أفضل إني أعيش في مدينة كبيرة علشان يكون فيها <hesitation> كل شي مرافق صحية مرافق علمية الجامعات المقاهي الوسائل المواصلات تكون موفرة وحديثة ما <hesitation> ما أحس إني أقدر إني أعيش من غير هاي الأمور وأحب أظل جوا الناس وأشوفهم.